Vaibaq <hesitation> andvaq põrmandulõ pehme mõnusa tundõ. Ja ku om määnegi kivipõrmand vai midägi säänest, sis ka muut kõvastõ lämmämbäs.